Gny sakafo soa <glitch> fatao amin'ny maraindray regny, ohatsy sakafo maraindray, no memeky tegna, ara-pahasalamana soa da gn'atody mifangaro mofodipay kelikely ohatsy, na afangaro vary, ah tsotsotra, sosoa kely. Ah fagnampin'izay avao koa, azo atao koa gny manao dité fe tsy atao be siramamy loatsy, asia ronono kely, na koa mino kafe. Kafe koa zao dafa ampy na tapoha ah mofo kely avao kafe iny dafa ampy zay. Tsy atao be menaky, tsy atao be siramamy, tsy atao be sira, gny raha rehetra. Mazava hoazy.